बस के बरेमे सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया बस मे हम बहुत चोटी बैठाल बारी काठमाडौं आयल हाम्रा चाउर ओउर लियाके रहैया टाटा सूमो वाला बेसी चाउर नलेआइया उहएलागि हम नाइट बस मे आईसी । नाइट बस मे आयला से कथी होइया हम जटना मन टेटीना सामन सब लेके आईसी हम कहियों वी नाइट बस के टिकट काट्य खुना झाल लागून के शीट करैसी । झाल लागून के शीट करायला से हाम्रा बहुत निमन लगिया झाल खोल के बैठे के हवा आराम से चलाइट रहैया सर सर सर सर आ उजान मज़ा से निमन लागैया सस्स लेके । आ झाल लागून बैठाला से हाम्रा किसियों थूक ऊक बीगेल वी निमन लागैया ऊहएलगी हम कहियों वी झाल लागून के शीट बुक करैसी । बसमे आराम से बैठ के जब सोफ़ा वाला सूत के जब कॉनो टेंशन न रहैया बस मे आराम से रहैया बाइक गेला से देह ओह दुखाइया बस मे गेला से ओटन देह न दुखाइया । ऊहएलगी हम कहियों वी बेसी घंटा के दूरी मतलब जायके रहिया त हम कहियों वी बस से बुक कर के जैसी बस के टिकट कट के ।